<hesitation> homo fuu ana jogii ko yiɗi. Min kaa patiŋaaji ɗii, ko kawrumi fuu ana hawrana kan. Mi walaa e majji suɓagol sanne faa mi wiya ɗun naa, ɗun gaa. Jonkaa ɓurɗo fanɗude neban fu, mbiyataa ɓuranikan.